A io nani te´e títiun, io na naní círuela, io teé trasnu. Po te te trasnu, ío pera yuá kua ío tuyo ya tú nu nasga, nao ío te ne, ío no taaye ío na kasatíí nananí. Vino ni ja rí íneo sun jáatingo ko jo tarayo ja. Tuvai te ío ta´ayo jo te kutíí ñu muai chi ja´a saáa yuua.